Kuli sasa <noise> hivi ilugha nkulu ini tawire hu kwanza kuli lugha ya taifa <noise> lakini pili kuli ilugha ya kabila kwa mfano vone mnene mufipa <noise> itange inza nai kola yatenzi ale kufiki nti <noise> amjambo namafika njika le injala muke ikukuchiku kutimi chifi pachi tuchino tuwelezshi <noise> vile viru mwana ne pano kumlela kukula nama pela nku mfundisha ilugha ziyonsi ziyoili ilugha ya kabila ndiyane <noise> ni lugha ya taifa kwamfano kama vini kiswahili kwene ngatani pamkundu mwana ne aye kukucha katondo kwenenge kumi chiongo kuchi swahili kumichuwa mkuchi swahili awe khumonona kuponzyu mwana umwe sichisila kundu ngazana nakunota yakwene yaya muzshi yati wewe ni ikabila uza nikulanda kuti nene muswahili badala ya kuti nene mufipa fwandi uwama kosa kupelange nene kwa hio ilughanzi mane mwino nazana hii kwanzi lugha ya ubabila wako yanasi yakusumba nandu wanda wonga ponga ni lugha ya taifa ili lugha ziri siri zilyo kweipa, amambo itu asili iyanzishia ukuponga <noise> Ukutokana na zshani ni sababu ino tuwanzshia uku zalau imiya zino tuwazangile kuliya babu itu mhh umazanu muntu umuntu akatondo wala ilangu kuvyalo <noise> mama shara kumlete dinsi muku ngandaku yelu mazana katondo kwene umunta kuzyuka ati kwanza ange nkamwe chai ngana yuku vyalo mhh kwa hio iyani ivingi vikuponga uku fwatana na chane ni mila zino tuku- tukuzilala tukuzi tuku- tukuzi yeya sweya kola kwe tukuzi ponji kwa mfanu mazanu umwaka unotwa chaguwe rahisi uwi twino wafwa wina ni Magufuli watuna ile wati mwe imi lazinu zino mulie nazsho yani mila zino mukalangati zili ni faida zili ni maana kuli ya mwewe na nduwanda mtakia muzi sumbela kinu mazana kumwituku ku- kuu siku usiku suma zanu wi kolo kwene vino i kola ya yanina yaombanga yanu mazana vwirwe wene kwi nganya chiswahili chitu pukwene ngatu mwana munone kwa hio chino chikuponjia amambo witi yonsi yayo ukutokana ni mila zitu zinotwanji kusumbi mila yonga yonga <noise>